Rajawxik qatij li pepian che chirij wural kib'an rech ak' are k' kak'iytisaj pa awuchan y kikan re pipen ela' qas ke' re pipen wural k'ax karaqan rajawxiik el rajaw mas paqalek ke'elek junam taj kalaq' awak' re estranjar qab'aj chiran ara' qajnaq saqa'n rijal e chanem rii' el ak' re re wataq jaay aq'anaq saqa'n rijal el pipen xaqara' chomrek rijal kajkawantichek che riloq'ik wa kajkawanek ra'aj che riloq'ik wa kajkawanik ra'aj qalaq'an ela' qatijan chanemri' kinb'aj pon chiwan ere'n weta'm taj kinb'an richaljiil waay la' e nichon q'atz nichon elara' kib'anaw ren nab'eey xinkojt nik'o'x che tujik tujik en che rib'anik weta'am taj che chirij xa ust kinwilan weta'm taj e si waay la' otz rajawxik qatijan rajawxik kib'anek li wunaq kika'nan kinb'aj chikyan kika'na' rajawxiik kika'nan porque qaya' ra'aj che richaljil che katinimit chike qawunaq keta'mtaj qatujaal qiketa'maj chewa' richaljil jun waay jun waay la' kib'anek re pepian.